افضل في ذكرى في طفولتي لما نجحت في سنة ساتة ابتدائاي وطلعت الاولي على المعهدين اللي في قريتاي. وأبويا كان مبسوط جدا، وجو المدرسين وباركولاي، وقالولي مبروك، وانتي انسانة متميزة وانسانة شاطرة من انيت وظغيرة. فكنت ساعتها صراحة حاسة بالفخر يعناي. مهمة جدا لان الذكرى دي اللي خلتني بعد كديه انجح وارتب على المحافظة واكون من اوائل محافظتي وارتب على الدفعة ابتاعتاي. انا رتبت على الدفعة بتاعتاي ابسبب اني كل ما نفتكر الموضوع دا نقعد نذاكر ونقعد انشد حيلي اكتر.